اتنين يا حبيب اخوك، الاولاني عشان نرجعوا للوره ونشوف لو في حاجة عايزين نغيروها، والتاني عشان في حاجات في الحياة ومعايزنهاشي تخلص بسرعة